أحب أبدأ يومي بفطور بسيط ولذيذ مثلا، بيض مع خبز توست وأفوكادو معهم كوب من العصير، أو مثلا فنجان جهوة أحيانا نظيف بعد شوية فاكهة مكسرات هذا يعطيني طاقة وحماس لبداية اليوم وأكون بعد خفيف عشان ما أحس بحمول أو شئ وأجدر أكمل باجي يومي.